د یو تخت په اړه فکر کول ماته د واک، شان و شوکت او درناوي احساس راکوي. تخت یوازې یو فرنيچر نه دی، بلکې د مشرتابه، واکمنۍ او مسؤلیت سمبول ګڼل کېږي. دا هغه ځای دی چیرته چې پرې فیصلې کېږي، خلک ورته ګوري، او درناوی ورته لري دا ډیر مهم ځای دی.